<hesitation> Io moa zany arakaraky ny fandamina lamban'olo mahavy ny armoara feno fa laha hainao zany mandamina azy pasohinao ny lamba, lafa vita pasokinao i, milamina soa i amin'igny de afaky omby agnatin'ny armoara ao zany ny lamba maro mibosesika eo. Zany hoe pasohinao gny lamba de vita pasokinao gny lamba alaminanao tsikelikely amin'ny armoara igny de feno ary complet soa gny armoara tsy mibosesiky <hesitation> manahaky lamba maloto feno io de abosesiky eo de eo anga eo. Zay zany ny fomba fandamina lamba pasoha i bakeo alamina tsimoramora am'zay satsia fa pisapisaky ny fera igny de moramora zany hampidira azy agnatin'ny armoara ao.